أختار حقيبة مناسبة لحجم الرحلة سواء كانت حقيبة سفر أو شنطة صغيرة، قبل ما تبدأ إجمع كل الأشياء اللي تحتاجها في مكان واحد حاول تصنفها حسب النوع ملابس أدوات شخصية ،أدوية وغيرها، <hesitation> طي الملابس شيء مهم تطوي الملابس بطريقة عمودية ولا للطي التقليدي بحيث توفر مسافة وتخلي الملابس تبان شكل مرتب، وإستخدم أكياس الضغط شيء مهم جدا.